lokacin da mu dalan ko dami a eh a tere howorɗo gaskiyya mu sheshe bone a tere howorɗo hai bani yoto sam hamdi bu tin ki tere babilo hai handi bu har ko eh tere howrɗo zuwa ɓonum ka i kafita nan wanko binbad yyo mu wanko sabo yi morɗom i gaskiya mu sheshi bone ka gogti barema ka gogti jeti ara ka shaptu tafasa sannan ka dutu ko e zaya ɗoshi ka e ara tufa na legtu le kano moɗinm i ka eh i urum i ki beɗi ki zoni kai ara na kot ko woto yo zoni yyo baɗi ki zoni ko ina zaya sabok ka ya kamata munim belem mu kai gobnati moi muni don sabok gaskiya mu kwalshe yyanki ki rayuwa fa to mu anam di taki bu balle mu anan mun ta la lololo amma na anamdi taki. Are ai ma tom arera kattin ni kai son bila se biyyan anko ka takim ai wanko ka amfani ɗan dama dama amma muni yom anan taki bu gaskiya mu kolan zeibu domin mara yo takim sai kace kasheni ai yoto yoto watko tim ki yam wam bu tongo moɗi go bolo zuwa ga kunu ka auwa kinin ku anin di bu ai dukandi kole zei bu sei dei hapri sabogka kuma aiku ina dai kai ku sanje mu hali don gaskiyya mu weshe eili motito mu weshe woto shek shek woto bu elin ne motka matno ba ai yoto bu amma yyo andi taki ko yyu omu taki dai gu dukan mu ma mu ag ɗe jagora mu to wane oyimmu a fete saran ko a kaza to wommi samma mu hawan ni amma ku dai muni ka e bu albarkaci da i zanguni albarkaci ku se ku biya muni ke mu gode guni ke anku lada ni ai mu ndalan ko kenan. Amman gaskiyya na fuzom kanag ritun ki ɗahak i riyamn mu wanse eh ku dutu ku moi diya <hesitation> monde zunzurutu yo fete kala abinci mondayy ta bunke no ta bunke no amma na fuzom tutot gedem muzim ma i balle kituk zuni titot gedom ma tino ka ina na lolo sakog ka`a ma ayo dai ku imu ko dei mukum mu cenji abarkacin dei abarkaci dei ba albarkaci ku bu eh dei yadda taimakon guni dai so danko su aka dai ku ir ka sheke mu ke eh ta bone wanse dai kai taimakani zuni don mukin mutik bele mukin mutuk bele to belen muke de dei buske shikenan.